Kama ngu thodum save save sa va kama kama ithang ma chalania agit ma chalana uthi thi utha ngeth. De ngo de go gou valeachi dasik savat kama ama marupki daka ma varm. Pe va gua bung de chama vaimga, paimiom maungiom. De paim iom ma aumgi om da ngo da aukda ava chadung ga da achling, a chaling da achaling bthacha. Ti kua rasia thut ia chaling dama ithing kuan btha cha. Kuan, kuan ba va sochong daka auk ma kuan btha cha chalan. Sta kuaria chaling ga. Da ngiom de muchus da chalan ia ngia theth sa va lat da ngaiom indet na sot ange. In det na sot angne va ini hu utha nge. Ngaiom di ini hu in ma ini, pran dama git da ini don. Auk da mu chuves do a, asik klana ngi thon agia mesmes. Da ngaiom in donnasnas pit savukma marmar na marmar kama thais ta tugas tang aiom. In thamamuk ti don ama git da ngiom da auk ka tes da chule a va rocha da ini nes na. Ini nes na nia ini guar na ia chule auk kesek ka cha tes da auk da a bes. Dak ngu thodum save sava kama. Kama ithaik ma ki na vaur. Ki de ma chalan kama marupki ura ama chichi ura ma chichi kule chi. Muchus do ut. Ut tet aut tet diva urtha uthu baur. Ngo ngu nuguarochi ma jen dak auni, auni chaikiom. Ummet da um mas paur. Am mudu avik da ut da utha paimgi choki inama <noise> ailing ga. Ava chadung ga da ai ling. iailingga. Ai ma chaling gi. Achilinggi ma luchopki avaip. Paipik paimgi ma luchopki. Sa muchus sa umet sava lat. Um met da umas peva ur. Dak ki da bes ungaip pa so chong du chulel ki ve um met. Una thachi. Uni chiom da um met da umas pa kaurki. Da ngia nangim sai mone dangi lu chama a damagi ma vaik mane du um met da umas pe dat barat. Mano sama chi dak ngu, no guaik da gu chonk una. un ama lavavet na ut um met da umas. Dak um met da ut tuabaur. Sa ngia drem ia stam maria vadi kama kuar an chunang ama mor kan da ithik ma chalan da chama nguthis thisot da um met. Sta mar avik da ngo du ngu su. Ngu su mano du chule da um met da umet pa kaurki. Um met pa ur da um met pakaurki. Umet pa ur da umet da um mas da um met ut tu baur. Una uthichaikiom. Um met da um mas sa chule sa um met save va bung. Sa umet saveva bung sa una <hesitation> paimgi a pik. Dak ithik ngo du ngo vaimiom da nga ve bung. Da ang ngu don dum avik dai paimgi apik chiai da mir na chi. Da chule da una chi um met sa ve uk ang garas. Da ngia drum ia chamathop tha chi da, athopthachi ak ka dung ga mor. Ambes ngia lu ia acha lan. Da am kama chaseng na na vtha chi da nga mar sa ngu nu gua rochi, gua li ki unmet <noise> du umet save sa va garas. Un dal ka paim gi a pik da dorki va garas. Un dorki va garas sa chule sa ngi la kadung ga sa cha mun mamar. Amarki paimgi ava amarki mamar. Sa muchuves sa chule da uni ma unlucha paimgi chi da chia donel. kia donel da ki. atha lugutpek ti bung machi. Sa chule sa umatha chi. Un matha chi da un sangar a chi. Kama go ro chi gua li ki avaik kia ve chia mut ka mudumgi <noise> kia ma kia ves ma tha ma a bremgi. Kia ves mut ki da ta cha thop math ki. Mudu ma unitlu chi mavoia kule atha lugut dekta tet ina muk da ta bung, ti bung sachi. Ti bung ma chi da mali ngo da bes nanga ma vaim be ia galum ut kusek ka ma sagek. I da avivik da nga drum ia undu, <noise> un mi kina nachi chalan bi avik sok kule sok ka thopki kia mes da thes. Athopki ma saruchi chia mes da thes mor.